Viðar Júlíusson krefst þess að íslenska ríkið greiði honum rúmlega einn komma sex milljarða króna vegna

sem hann varð fyrir í Guðmundar og Geirfinnsmálinu lögreglan í Hong Kong notaði í dag skotvopn gegn mótmælendum í fyrsta sinn frá því mótmæli hófust þar í sumar á sama tíma héldu Kínverjar upp á sjötíu ára afmæli alþýðulýðveldisins án e e s samningsins væri hætta á einangrun stöðnun og afturför í íslensku þjóðlífi þetta er niðurstaða starfshóps utanríkisráðherra starfsfólk ísfisks sem var sagt upp í gær heldur í vonina um að fyrirtækinu verði bjargað svo það geti hafið vinnu á ný það borgar sig varla að vinna segir fullfrískur sjötíu og fimm ára eldri borgari sem starfar sem leiðsögumaður

taki þau réttindi sem hann hafi áunnið sér sem skattborgari á langri starfsævi gott kvöld lögmaður Kristjáns

Viðars Júlíussonar hefur sent ríkislögmanni bréf þar sem hann krefst rúmlega eins komma sex milljarða króna í bætur vegna Guðmundar og

í kröfunni kemur meðal annars fram að ríkið hafi bakað sér bótaskyldu með blaðamannafundi sem haldinn var árið nítján hundruð sjötíu og sjö Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra lagði í gær fram frumvarp um heimild til að greiða bætur vegna Hæstaréttar í Guðmundar

og Geirfinnsmálinu heildarfjárhæð bóta liggur ekki fyrir en tekið er fram að stjórnvöld hafi rætt um að greiða fimmmenningunum sem sýknaðir voru samtals tæplega átta hundruð milljónir króna í bætur lögmaður Kristjáns Viðars Júlíussonar fagnar þessu frumvarpi ég lít á þetta sem gott skref

ekki til að bæta hans tjón fjarri því og það verður þá bara sótt í dómsmálinu afgangurinn af tjóninu Guðjón Skarphéðinsson er sá eini af fimmmenningunum sem hefur þegar stefnt ríkinu hann krefst eins komma þriggja milljarða króna í bætur Kristján Viðar var á sínum tíma dæmdur í sextán ára fangelsi og var samtals sviptur frelsinu í sjö ár fimm mánuði og tvo daga þegar hlé var gert á viðræðum sáttanefndar

og ríkislögmanns við hina sýknuðu og eftirlifandi maka þeirra og börn í vor hljóðaði boð ríkisins til Kristjáns Viðars upp á tvö hundruð og fjögur milljónir arnar Þór hefur nú sent ríkislögmanni kröfubréf þar sem þess er krafist að ríkið greiði honum að vera sviptur frelsi í alla þessa daga það er ákveðin aðferðafræði

síðan eru aðrir liðir einnig það er til dæmis það að vera dæmdur sekur og að vera sekur í fjörutíu ár

ekki leiðrétt fyrr en fjörutíu árum síðar það er

Þór byggir þann lið á ákvæði í mannréttindasáttmála Evrópu þar sem segir að sá sem hefur verið dæmdur sekur í

staðreynd sýnir ótvírætt að réttarspjöll hafa orðið skuli fá bætur þá telur Arnar Þór að ríkið hafi bakað sér bótaskyldu vegna blaðamannafundar sem haldinn var fyrir fjörutíu og tveimur árum

að horfa til þess að á þessum blaðamannafundi nítján hundruð sjötíu og sjö þá var því lýst

yfir að málið væri upplýst og þetta er blaðamannafundur

Karl Schütz og í kjölfarið lýsir dómsmálaráðherra því yfir að martröð sé létt af þjóðinni þetta gerist löngu áður en Hæstiréttur dæmir í málinu þannig að með þessu var verið að fordæma fólkið má segja og það leiðir til bótaréttar að mínum dómi náist ekki samningar hyggst Arnar Þór stefna íslenska ríkinu fljótlega maður var skotinn og særður í mótmælum í Hong Kong í dag

voru harðari en áður Kínverjar héldu á sama tíma upp á sjötíu ára afmæli stofnunar alþýðulýðveldisins eins og venjulega þegar Kínverjar fagna stórum áfanga var öllu tjaldað til um hundrað þúsund tóku þátt í skrúðgöngu með risastórum fána og fleiri kínverskum táknum eldri félagar í kínverska kommúnistaflokknum tóku þátt í hátíðahöldunum yngri kynslóðin

var sýnd svo fátt eitt sé nefnt tækifærið var einnig nýtt til að sýna hernaðarmátt Kína þarna voru bæði sýndar orrustuþotur með tilheyrandi og svo langdrægar eldflaugar sem geta borið kjarnaodda almenningi var ekki leyft að sjá þann hluta sýningarinnar Kínverjarnir voru glaðir

Hong Kong voru af öðrum toga en sem kunnugt er hafa verið mótmæli þar mánuðum saman þar var táragasi beitt á fólk sem hafði virt að vettugi bann við mótmælum í dag mótmælendur lýstu deginum sem sorgardegi og tóku meðal annars reiði sína út á mynd af forseta Kína þeir gengu með fána nokkurra sjálfstæðra ríkja þar á meðal Íslands og sungu þar sem lýðræðis var krafist

skarst fljótt í leikinn til að koma í veg fyrir að mótmælendur kæmust á kínversku sendiskrifstofuna þar sem verið var að halda upp á afmæli Kína lögreglan notaði vatn og táragas til að dreifa mannfjöldanum nokkrir voru handteknir alvarlegasta atvikið hingað til varð þó þegar lögreglumaður hleypti af skammbyssu á mótmælanda í fyrsta sinn svo virðist sem

sveifli kylfu í átt að lögreglumanninum sem svarar með skoti ekki er vitað um ástand þess sem fyrir skotinu varð lítið hlaup er nú í Múlakvísl og hefur rafleiðni þar aukist jafnt og þétt síðustu tvo daga mikið vatn er í ánni miðað við árstíma en hlaup af þessari stærðargráðu eru vel þekkt í Múlakvísl mikil fylgir hlaupinu og er fólk varað við því að vera nálægt ánni eða upptökum hennar við jökuljaðarinn líklegt

þykir að hlaupið standi yfir í einhverja daga e s samningurinn lifir góðu lífi og hætta væri á einangrun stöðnun og afturför ef horfið væri frá honum þetta er niðurstaða skýrslu starfshóps um e e s

samstarfið sem kynnt var í dag utanríkisráðherra segir samninginn einstakan og útilokað að hægt væri að ná sambærilegum samningi í dag

úttekt sem gerð hefur verið á eðli og umfangi e s samningsins síðan hann tók gildi fyrir tuttugu og fimm árum lagt er mat á þann ávinning sem Ísland hefur haft af samningnum og lagarammann sem innleiddur hefur verið í samskiptum e s ríkjanna og e s b fallið var frá því að skoða áhrif Brexit á e e s samninginn enda staðan þar sú að ómögulegt er að segja til um hver niðurstaðan verður niðurstaða starfshópsins er afdráttarlaus allir viðmælendur hópsins aðrir en fulltrúar samtakanna frjálst land og nei til e u í Noregi eru á því að e e s samningurinn lifi góðu lífi og hann sé til verulegs gagns og ávinnings fyrir þá sem starfa innan ramma hans raunar er gengið lengra og sagt að stæðu Íslendingar utan

e s vettvangi og ætluðu að starfa í krafti

reglna yrði mikil hætta á einangrun stöðnun og afturför í þjóðlífinu öllu

eigi einkum við á sviði efnahags og atvinnulífs og tekur utanríkisráðherra undir þessi orð ég er algjörlega sannfærður um það að við vorum rétt þjóð á réttum stað þegar að EFTA sem var miklu stærra heldur en það samdi við Evrópusambandið með þessum hætti þetta er einstakur samningur við erum með okkar eigin stofnanir okkar eigin dómstól hver maður að það væri erfitt ef ekki ómögulegt fyrir EFTA að ná því í dag hvað þá að við myndum ná því í tvíhliða samningum en það eru ekki bara fyrirtæki og stofnanir sem hafa haft ávinning af e e s aðild frjáls för fólks er einn af hornsteinum samningsins og veitir hann Íslendingum rétt til að búa og starfa innan alls svæðisins án takmarkana þannig hefur e e s samningurinn gert um fjörutíu þúsund Íslendingum kleift að

nám úti um alla Evrópu

evrópska sjúkratryggingakortið sjúklingum rétt til að sækja sér heilbrigðisþjónustu til annarra aðildarríkja e s á síðustu þremur árum hafa

hundrað og fimmtíu þúsund kort verið gefin út hér á landi e s samningurinn hefur sætt nokkurri gagnrýni í Noregi

landi hafa gagnrýnendur ekkert til síns máls við ræddum við hundrað og

hversu lengi getur samningurinn verið umgjörð samskipta Íslendinga

á daglegt líf ég er ekki viss um að starfsfólk ísfisks sem var sagt upp í gær hefur ekki gefið upp von um að vera kallað aftur til vinnu þetta er í annað sinn á tveimur árum sem fiskvinnsla hættir starfsemi á Akranesi öllu starfsfólki ísfisks hátt í sextíu manns var sagt

upp störfum í gær þá hafði starfsfólk ekki enn komið aftur til vinnu frá upphafi sumarleyfa um miðjan júlí því er sagt upp með þeim fyrirvara að fyrirtækið nái ekki að leysa lausafjárvanda sinn ég er alveg vongóður að það muni ganga en auðvitað getur brugðið til beggja vona í því við reynum að fyrirtækið hefur leitað til Byggðastofnunar eftir langtímaláni til að bregðast við

hefur ekki svarað og því er ekki ljóst hvernig fer bæjarstjórn Akraness hefur veitt fyrirtækinu liðsinni forsvarsmenn þessa fyrirtækis hafa lagt fram trúverðugt plan um það þetta fyrirtæki á að byggjast upp til framtíðar og ætla sér sjálfir að leggja inn umtalsvert fjármagn

að Byggðastofnun sjái að hér sé lífvænlegt fyrirtæki sem gæti starfað hér næstu áratugina eins og það hefur starfað síðustu áratugina þá er starfsfólk ísfisks vongott um framhaldið stór hluti þess gekk einnig í gegnum uppsagnir þegar h b Grandi hætti starfsemi á Akranesi tvö þúsund og sautján maður vonaði að það væru betri fréttir ég er ekki búin að gefa út vonina að það verði komi betri fréttir hverju við í þessu ég bara vona að að hann fái fyrirgreiðslu og geti kallað okkur í vinnu aftur

að þeir fái svar hvort þeir fái eitthvað aukafjármagn það á að vera ljóst fjórtán dagana

en maður veit aldrei hvenær þetta kemur í ljós skerðingar á tekjum ellilífeyrisþega draga úr vilja margra til að vinna þetta segir fullfrískur eldri borgari sem fréttastofa ræddi við í dag hann segir ósanngjarnt að hið opinbera ræni

þeim réttindum sem hann hafi áunnið sér á langri starfsævi Birgir Þórðarson vann til sjötugs hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands þá fór hann í ferðamálaskóla og lærði að vera leiðsögumaður hann hafði nóg að gera sem slíkur vann mikið og hafði gaman af hann vann hvað hann gat í tvö ár en svo kom skellur þá fór Tryggingastofnun að heimta að fá til baka það sem hún hafði borgað manni og þegar upp var staðið þá var nánast launalaus maður vill vinna og er sæmilega hraustur og

skatta og allt það skilurðu en þá er eiginlega bara svona ráðist aftan

að manni

fór að draga úr þessu frekar lítið skilur þú einfaldlega út af þessu ég vil ekki

ræna mig þó maður bara að vinna eins mikið

vilja og borga sína skatta það borgar sig tæpast að vera að vinna og þú getur ímyndað þér bara heilsufar og annað ef maður er sæmilega mér finnst bara góð hagræði að leyfa fólki að vinna og

hraustur og ekki lagstur í

og borgarafundur Kastljóss um málefni eldri borgara verður í beinni útsendingu í sjónvarpssal

Einar Þorsteinsson og Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir stýra umræðum þið ræðið væntanlega

sem brenna á eldri borgurum við ætlum reyndar að fara víðar yfir sviðið og hingað í sjónvarpssal kemur hópur fólks sem þekkir málefni eldri borgara út og inn aldurssamsetning þjóðarinnar er að gjörbreytast og því fylgja nýjar áskoranir og verkefni til að takast á við hvernig búum við til öflugt velferðarsamfélag fyrir þetta nýja aldursskeið

á kosningaloforðum flokkanna fyrir kosningar allir lofa öldruðum að njóta þessa tíma með reisn en sú er ekki alltaf raunin

kona lést og tíu særðust þegar tuttugu og fimm ára karlmaður vopnaður sverði og skotvopni réðst að hópi fólks við iðnskóla í Finnlandi í dag árásarmaðurinn var nemandi

við skólann og er í haldi lögreglu árásin var gerð um hádegisbil við iðnskóla í bænum í austurhluta Finnlands skólinn er við verslunarmiðstöð nálægt miðbænum lögregla fékk tilkynningu um árásina klukkan tólf tuttugu og níu að staðartíma og handsamaði árásarmanninn aðeins átta mínútum síðar

enginn þeirra tíu sem særðust í árásinni er talinn í lífshættu að sögn forstjóra spítalans í eru fórnarlömbin með sár eftir

málið hefur vakið mikinn óhug í Finnlandi rauði krossinn í

þar sem boðin var áfallahjálp málið er nú á borði rannsóknarlögreglunnar í Austur Finnlandi sem hefur sagst veita nánari upplýsingar á blaðamannafundi í hádeginu á morgun ríkisstjórnin félli ef gengið yrði til kosninga nú samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups framsókn tapar fylgi og Flokkur fólksins dytti af þingi fylgi flokka breytist lítið milli mánaða í nýjum þjóðarpúlsi Gallups tæplega tuttugu og fjögur prósent þeirra sem taka afstöðu segjast myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn

kosið í dag liðlega sextán prósent Samfylkinguna og ríflega tólf prósent Miðflokkinn tólf prósent segjast myndu kjósa Vinstri græn og rúmlega ellefu prósent Viðreisn nær tíu prósent myndu kjósa Pírata og tæp átta prósent Framsóknarflokkinn um fjögur prósent segjast myndu kjósa Flokk fólksins og þrjú prósent sósíalistaflokkinn ef gengið yrði til kosninga nú myndi Sjálfstæðisflokkurinn bæta við sig einum manni frá síðustu kosningum og fengi sautján þingmenn samfylking myndi bæta við sig fjórum og fengi ellefu inn á þing Miðflokkurinn fékk sjö þingmenn í síðustu kosningum

og myndi bæta við sig einum ef gengið yrði til kosninga nú vinstri græn missa þrjá þingmenn og myndu ná átta inn á þing Viðreisn myndi bæta við sig fjórum og Píratar

stæðu í stað með sex þingmenn framsóknarflokkurinn fékk átta þingmenn í síðustu kosningum en fengi nú

flokkur fólksins sem fékk fjóra þingmenn myndi hins vegar detta út af þingi tæplega fimmtíu og eitt prósent þeirra sem taka afstöðu segist styðja ríkisstjórnina engu að síður væri hún fallin ef gengið yrði til kosninga nú nánar má lesa um framkvæmd könnunarinnar á ruv punktur is Bleika slaufan

dag með sérstakri kvikmyndasýningu í Háskólabíói í tólf ár hefur Bleika slaufan verið til sölu í októbermánuði en hún er með töluvert breyttu sniði í ár Alma Ómarsdóttir fréttamaður getur sagt okkur nánar frá því

mikið rétt

boðin upp á föstudag

það er ýmislegt í boði og

punktur is veður hefur verið kjörið til útivistar undanfarna daga enda stillt og bjart víða um

land hvöss austanátt verður hins vegar ríkjandi næstu daga og verður vindur hvað mestur á sunnanverðu landinu fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og

það gekk allt á afturfótunum hjá

í þrjú þúsund metra hindrunarhlaupi karla á h m í frjálsum í Katar í dag

stórveldið Real Madrid lenti í brasi með belgíska liðið á heimavelli í meistaradeild Evrópu í kvöld og Norðmaðurinn Ole Gunnar var ósáttur við viðbrögð

eitt jafntefli United og Arsenal í enska boltanum í gærkvöld Kristján Viðar Júlíusson krefst þess að íslenska ríkið greiði honum rúmlega einn komma

tjóns og miska sem hann varð fyrir í Guðmundar og Geirfinnsmálinu lögreglan í Hong Kong notaði í dag skotvopn gegn mótmælendum í fyrsta sinn frá því mótmæli hófust þar í sumar á sama tíma héldu Kínverjar upp á sjötíu ára afmæli alþýðulýðveldisins án e e s samningsins væri hætta á einangrun stöðnun og afturför í íslensku þjóðlífi þetta er niðurstaða starfshóps utanríkisráðherra

sjötíu og fimm ára eldri borgari sem starfar sem leiðsögumaður tryggingastofnun taki þau réttindi sem hann hafi áunnið sér sem skattborgari á langri starfsævi þessum fréttatíma er lokið næstu